Fɔɔkɔ, kʋʋ baá sɔna, baá kpɩna kpɩnaná, baá kpɩna nɔnɔɔ, baá fɔkɔna, baá kpɩna fɩsásɛ, baá yɛna fátɔ, baá gnɔ fɔɔkɔ, fɔɔkɔ wɛ bʋgááta mɛ báa béé ŋñgɛ ñ yɛ fɔɔkɔwá. Fɔɔkɔ baá fɔkɔ na dúkúre, baá fɔkɔna kakɩsa ró, baá yɛna fɔɔkɔ.